<laughs> sundiya a dowohaisu satuduwo naya suwu musha yiyi dowo musuguda a dul bada sheyibi satuwu dowu naya suwu mutha yiyi dowu kujainyu. Adamagu zanamai, allah sarki zamiyarma aturi mushiyi bekkiyi maaka jiyi kabbakidaya mada a dulbada shiyibina shiyibiguya bilinna gaja abataya dowu reza abur kuku guwa jan numbaguyi gu ja atayakuku gaja ataya kuku gaja atayakuku jan numbaguyi manaya ahiyasu dowu naya aba bula taa saturi duwu dowu suwa tsa ciwarnaga naya aruga hiyi ya maluri ciwar gana ya aba muliya muliya. Mulyaduri jan dowu nayo abata kosai duri ganaya ahuya upuwu ganaya ahuyi ya kummi utuwo kayar ganaya akuba ganaya aba hiyiri goiva gamdu akudu gam du a kudu kandu a kudusu gan duwo awi asugu dowo bura kuba abaa duwu bur aba gu aivayar dubura ba duwo mraka lemo muwu mulku aba. Wuri amai gandu ahiyasu ga dawou a paa gamdowa udiyyi maduwu u diyyi kaduwu asuku dugu mai suwa duhuri kwalakana dowu du uviri ciwo halima gu hassan saturi dowu nayu suwu makaranta naya suwu nay a suwu primary tiri maja kira primary tiri primary tuwo kwayar naduge nade udowu giwa ituwu mufiyi halima gu hassan. Biyibi baa yana biyibi kudige adariyi jan headmaster satur manaya ahiya kwayarna hariya abira halima gu hassan aburi gaya aba salamsunda kwana nay aba dowuyi dowuyi dowuyi naya makur akura halimagu hassun halima gar gar akira ya nay aba duwua dawawi dakir dunaya dunaya alorbakor ya asubu pula kwana ga dowuna ma sosoi dugu ciwa hai abarku maya duhai duwu sukuku ha, abankuku suwa asori da gushi sahurisu naya uviri kuba atuwu viri gora adowu giyimiyi jan maya abaya y aba uliya zunakana biku mai aluriyi bikuna a sai faguda amda gomu gowo puwutuwufu maiya a hudun du faguda kwa yusu yu zuguluf dugu aburi ufugum jan ya aba yuba ja a suna na a caya dugu uzuka sudu gor gor maiya a can gor gor maya a can gor gor dakir diya aturbakurda asuba bulaja da suna a huridari tumbul aziwi kuku a sarida gasu batuku duhiriduri bada saturi vnanaya a buwu makaranta satuwayisu mara abu makaranta ujida ujia angaranyi dayikura suni angaranyi mai jan wu duwogal unurijiriha a dowu uzugu ujida argaranyi maja sukuku kulm maja asi gaja a dulba da u vuwa. Maja abuwo suku gaja adul baya jankara ma ujuda ahara aku pukur puci hiyi mutukumi hiyi harowo jan kushow dumgu ujudasu jan talaku najan malaguda dukum juri ha a mado aduwu laguriya dayi korasuni mai mada afara fa hiya kamiduyar hiya ujugulyar hiya muyuyar kulsuku su duwo aba tsayadeyi dowu ahuyi unugu ujuda abirikujakuku nagun dugal su unuri lagun yi gaku duwu ahuri kukuma maya a dowu hari dowu kumku dowu naya uviri laduna kukuma suwa sukuku naya akuri kukushwu maaka kuku maraya abaso ganaya abaa paa huwu madowu dirhal kura yaranuyi gaja ja naja asa bune wan a su sukurnu ina duwo akuba alupatima ja nai aha musu da guriyi amma ma duri hal kurayu anai duge ma zamun dugal kura yi ku ku naja suri naja duwo acitiri gabarin ayi mai duwu ahun asi dowu viyina ayimai bulguyi ma ayu aburigaja asuku su gaja a kuba aburi kujai jair ya yar dari dugu guba duwai nada a yardari mai towu kukoma a samdugu sukuku ubaha ba mai ciwo ayi jiyi sai godiya duna abaku sai dowugu aba luya su kutagu kowa da kowama sai a wadi kowa sai a mul sukuku. Sai dugu ba kwata dugu aba uluya kutagu ga aba uliya jiyikam saidugu abo uluya jan dugu aburi imi subol subu subu subu madur halkura yu anu, un dege nagu a cuwu um dama sukasumi madir halkura madakara ayi anudaya abadamaa abandugu abaciwusu namur deyi ma aka naya manaya aba gurce satu dunaya su suduha mada aba sumiyaku duwu dowu aciwu dowu turanciwa jarda lagu jarda lagu jardatagu satumari du nigeria aguri agurikuriya ra satumari du nigeria agur kuryira duwu nayiti sisti du nigeria guri kuryi nigeria su jan laguri munagu sumiyaku dowu aba ciyi anuya duku ku malam na aciwo anuyana kukuma naya aba duhari duri.